Azafady amindreo ambadika akao koa zalahy! _x000D_ Fa zahay tô agne lahy efa hoandry e, andreo anefa mivazavaza sy hita hoe a karakory, nefa andro efa mizina. _x000D_ Azafady kô zalahy fa sady misy zaza zay tao a no misy olona antitra! _x000D_ Sara raha ohatra ka hoe mandry bônera nefa andrô ambadika akao mivazavaza, de azafady a raha fa mba ampidimpidino koa zalah volume andreo akao raha azo atao. <noise>